आई तू चाईनान पूछे, आई अमेरिका को तो लो। तू चाईना चाईना में काई चाई पियेचे की। वो चेंज होसे। अले, आई वो गाए हो, देशन नाव कोहे तू चाईनान। देशन नाव काई चाईनान तो स्वागत होगा ये की। आई तू गाए हो, देशन नाव काई चाईनान।